איך פלעג אייביג אנקומען מער שפעט, אבער איך האב זיך שוין אויסגעלערנט צו קענען אנקומען מער באצייטנס, איך גיי נישט זיין פריער ווי יעדן, באט איך גיי אנקומען בערך די זעלבע צייט ווי יעדער איינער